Noi ta xota ho o on. ho o on. hó, yanó ho o on. nriyavio chí ho o on. takú, vidaxo tá ini iin vida ni nguan ta nriyavii kinio nó, no yói ña ña ivii yó tá nriñavikingo da nradikano da inga iki kiti.